Loko maintso ah, loko maintso mo zany dia midika hoe tontolo iainana na fahadiovana na filaminana ah, ny zavatra tonga ato an-tsaiko voalohany ah de ny fambolena sy ny fikarakarana ny fambolena izay mahazatra atao rehefa mody any am-banivohitra, de eo ihany koa ny fahitana ireo ketsa maintso be dia be any an-tsaha.